Gn'elefanta igny zany lefa agnatiny ala agny indreo da mifampitambatambatry mifampitambatambatry da gne farany e pitiky gnaniny agn'ivo amigneo mba amin'izay izy zany mba mora am'indreo avao zany gne gne mifampiaro, laha ohatry ka hoe misy biby dia tampoky, misy amboa lasitagny, misy bengy na akonakoan'izany hamono andreo da izay e fomba fiarovandreo.